Awi yama irkuna sukona, asraa melog umron يمكن ingir urgon asraa meloga, awi dawi irkuna kiro, awi dawi nougri korgija ademri طبعا irkinane awi irkin awi <hesitation> basitameni, digdaimo, besi in awi kiro daiwira meno beledi nougrikoni arkamenanogo nougri fa nadinanaya, maeranga jua <hesitation> شفخانة irkuna dari ingir kidlog gognafini, tala maleranga tigishu, irki la kidin awi شديد khalsameno, maleranga kir agjirog anain wigkeno, urti nane fa dijelin, way woo urti fa dijelin, in urtiga, anain urtin hemig soka kago, in urtin hemig كأنه udan nogintol shafei nana shafei nogintolton wainakira urtin hemig soka kagon anin. الله يرحمه